To ɗum waddi haala jeenayi kam, walaa ko waranta yam to- to ɓernde bana wakkati kuug- wakkati kuugal goɗɗi babalji kuuɗe. Bana non no ɗum wi'ata jeenayi yahgo jowi. Njamndi jeenayi yahgo jowi, waato yaha kuugal, nasta oofis njamndi jeenayi, timmina kuugal, wurtoo ala babal kuugal njamndi jowi.